La verdá es que prefieru una salá qu'aporta mucha más vitamina i, porcima de tó, la variança que te dá una salá porque la pueis hazel duna milenta de hormas destintas. I amás qu'es más sanu qu'el sandwich. Essu sí, la mi salá tien de lleval rúcula, essu namás te píu. Güenu, i tamién ain cosas que no tieni de lleval porque si la salá sonin quatru ojas d'alfassa i algu pollu fritau i moji de yogul...